لو اروح المريخ بختار رقيفتي سناء وأخويي فاضل وأخويي علي و رقيفتي أمم فخرية وولد خالتي أسامة. لأنهم عندهم قوة التحمل، قوة الباس وبعد عندهم قدرات على التحمل والعيش.